Nmudubur wadah auti hir sari ki tsati wasani uwallaka uɓwah ɗum- nɓwahɗum ki ndata ki kutsin, ki biti sahri ka'u- ka'u ni guk- guk- guk ki sati kith tin ya dunbala chi ki nzi,